A ny anjara asan'ny fitokisana zany eo am'fiarahamonina dia <hesitation> voalohany aloha mampirindra fiarahamonina izy satria olombelo tsy natao ihataky fa itambatsy, laha tsy misy zany fitokisana igny sarotry be gny hisian'ny fiarahamonina dikany, ny fiarahamonina mampisy ny fitokisana, ny fitokisana koa mamatotra kokoa ny fiarahamonina sady mampavita ny asan'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina.